La xaboon qakoj laloo' reh qatz'ajam qa la ahpaq qawa'a ja'ar qatziyaaq ja'ar reh katina y katz'ajam qa'sa reh qawee saq paam